أني نصحى من الساعة سبعة الصبح، نجهز الفطور ونفطر ونمشي للعمل، ونجي على الغداء نتغدى ونمشي لصالة الحديد ونناملي شوية ونطلع مع صحباتي، ح- نجي لليل نجعد مع أهلي وبننام بدري.